والله عدد الساعات يعني ممكن أشتغل حوالي من أربعين لخمسة وأربعين ساعة في الأسبوع، بالنسبة للأجازات باخد حوالي من خمسة ل- من أربعة لخمسة أجازات في السنة يعني، هذا اللي بيكون في متوسطي في المتوسط تاعي يعني.